X̱i'k nak kamion, lë' kamion ney motorn, lë' kamion ney rued gu'n sdzen chofer, lë' kamion ney di'l së'b liëw par ikitsëwu, lë' kamion ney kajuelana, ney gu'n xkë' di y lë' kamion ney redil, lë' kamion ney yanta gu'n nec̲h̲ y yanta gu'n zinkë par lë'wu sdzë.